पहिले फुहर कपडा सबके लेलैसी ओकरा बाद बाथरुममे जाके बालटीनमे धलैसी आ उ बालटीनमे पानी भरलैसी पानी भरलाके बाद साबुन लैसी ओकरा बाद भिजलका कपडामे साबुन लगाके निमनसे धोलैसी ओकरा बाद सब कपडा सबके चार पाँच बालटीन पानीसे खंगारके धलैसी आ लेजाके पसार दैसी।